Non teño un gusto definido... en relación á roupa. <hesitation> Roupa normal: <hesitation> pantalóns vaqueiros, <hesitation> unha unha camiseta, un un xersei e un un casaco no inverno. <hesitation> Normalmente iando con roupa do traballo... <hesitation> non teño unha resposta pra isto.